نفضل أن أكون الطفل الوحيد، لأنه يعطيك اهتمام وتركيز أكبر من العائلة، وتقدر تفرغ كل حبهم لك، مش بالضرورة العدد الكبير للشقيقات يكون أفضل، أحيانًا الحب والاهتمام يكون أكثر في الأسرة الصغيرة.